<hesitation> ña dikuxhi kó nrida ña nringui xa che xa yo'ó, yo ñunu inka ñoo inka lugar ñayo ña-ña xhito añoxhi, koyotiuni kuini xaka xa yo ngue kui ni inka ngue yo nguitu nguinixi inka nguitú yo, yo iin carro kuinixhi inka carro yo iin kuinixhi unika ndii ndiu nguina xakin dixhi xhin dii yii yo iin yo tioni kuinixhi yo iin kaxhikuinixi inka uu oni ché ña dikuxa yo xako anono xaketakoá anono xaku nanini kutuano ñayo ñayon ngue nakani ini xayó felicidad ña yo sastifación kó yo iin tangui kuinixhi xa kuinixhi yo inka kuinixhi inka koxuku xaña ñaña ñayo ñayó ko xaketa ñaquetatuá ano ni xhexi nriñayu.